Nantquie na teilꞌueeꞌndyo̱ cwitsjoom xuee jeꞌ joꞌ ndaatsꞌa tseiꞌ tsꞌatseii, ndaatsꞌa tseiꞌ tsꞌatseii juunaꞌ nntseiñꞌoomꞌndyuꞌ juunaꞌ na nntseineiⁿꞌ tsꞌatseii ñequio ta̱nda nnom xiochiꞌ naquiiꞌ cwii qui minuto na nneiiⁿnioomnaꞌ chaꞌ na caꞌnaⁿ ndaatsꞌa nncwjeiꞌnaꞌ mati nntseineiⁿꞌ ta̱xmeiiⁿ ñequio ta̱a̱xo xeⁿ na jnda̱ jneiiⁿ chaꞌtso naⁿmeiⁿꞌ ꞌndiꞌ na nnquiuunaꞌ cwii ꞌom minuto xojnda̱ ya na nncꞌueꞌ juunaꞌ tsꞌom xio caxiꞌ ya ya nncꞌueꞌ joonaꞌ chaꞌtsoñꞌeⁿ ta̱a̱xo, ta̱xmeiiⁿ, tsꞌatseii, ta̱nda na nntsaꞌ ndaatsꞌawaꞌ naquiiꞌ na jnda̱ saꞌ ndaatsꞌawaꞌ jeꞌ xojnda̱ jeꞌ mana nntioꞌ xuaa jeꞌ na nntseineiⁿꞌ tseiꞌ nntioꞌ xuaa ꞌnaⁿꞌ joꞌ nncjuꞌ seitye ñequio ta̱xmeiiⁿ, ñequio ta̱a̱xo ya ya nntseineiⁿꞌ ta̱xmeiiⁿ ñequio ta̱a̱xo xojnda̱ xeⁿ na jnda̱ tcoñꞌeⁿnaꞌ nncwjeiꞌ joonaꞌ xeⁿꞌñeeⁿ jeꞌ mana nntaⁿꞌ cwii ntquieeꞌ tseiꞌ na nncwilꞌueeꞌndyuꞌ na nntsaꞌ ndaatsꞌatseiꞌñeeⁿ ya ya nntseiñꞌeeⁿꞌndyuꞌ joonaꞌ ndoꞌ nncjuꞌ cwii tꞌaaⁿ tsjaaⁿꞌchjoo. Ya ya nntseiñꞌeⁿꞌ joonaꞌ naquiiꞌ na ya ya jnda̱ saꞌ na ljoꞌ mana nncjuꞌ ndaatseiꞌñeeⁿ tsꞌom xuaaꞌnaⁿꞌ yuu na ñjom seitye jmeiⁿꞌ ndoꞌ mana nntseineiⁿꞌ tseiꞌnaⁿꞌ xeⁿ na jnda̱ jneiiⁿnaꞌ ya ya jnda̱ jneiiⁿ tseiꞌ mana nncwjeiꞌ juunaꞌ nda̱nquia jeꞌ majuu tsꞌom xuaawaꞌ nncjuꞌtiꞌ seitye ndoꞌ nntseineiⁿꞌ ta̱xmeiiⁿ xeⁿjnda̱ matsꞌom juunaꞌ xeⁿ na ya ya jnda̱ jneiiⁿ ta̱xmeiiⁿꞌñeeⁿ mana nncuꞌnquioꞌ ndaatsꞌa na jnda̱ tyꞌueꞌ jeꞌ nntseineiⁿꞌ juunaꞌ cwii ꞌom minuto ya ya nneiiⁿ ndaatsꞌaꞌñeeⁿ naquiiꞌ na jnda̱ jneiiⁿ juunaꞌ cwii ꞌom minuto jeꞌ xojnda̱ mana nncjuꞌ cwii we waso ndaatioo jeꞌ xeⁿjnda̱ jnda̱ tjuꞌ laꞌtiꞌ ndaatiooꞌñeeⁿ jeꞌ aꞌndiꞌ na nntyjeꞌ nndyowa na nntyjeꞌ xjeⁿ na jndeii macwityjeꞌ ndaatsꞌaꞌnaⁿꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ na nncjuꞌ tseiꞌ na seineiⁿꞌ jeꞌ aꞌndiꞌ cwii qui minuto na catyjeꞌ ndaatsꞌaꞌñeeⁿ ñequio tseiꞌ. Ndoꞌ xeⁿ na ñecjuꞌ tscojñom na nncua quiiꞌ nda̱ mati ya ndoꞌ xeⁿ na taꞌnaⁿ mati ya xeⁿjnda̱ mana nncꞌomꞌ xuaaꞌnaⁿꞌ jeꞌ mana jnda̱ jnda̱a̱ꞌ ndaatsꞌatseiꞌ ꞌnaⁿꞌ na saꞌ mati ñequio juunaꞌ nnda̱a̱ na nntsaꞌ ndaateiⁿ ta̱ta̱, ndaateiⁿ ta̱ta̱ na nntsaꞌ juunaꞌ joꞌ na cwii waso ꞌndiindyuꞌ cwii ta̱ta̱ yayaya xeⁿjnda̱ nncjuꞌ cwii xjotsuaꞌnaaⁿ chjoo tsjaaⁿꞌchi ya ya nntseiñꞌeeⁿꞌndyuꞌ jeꞌ xeⁿjnda̱ mana nda̱a̱ꞌ jeꞌ ndaateiⁿ ꞌnaⁿꞌ jeꞌ nncꞌuaꞌ juunaꞌ jeꞌ ndoꞌ nlcwaꞌ ndaatsꞌatseiꞌ.